Foroyaa maŋ diyaa moolu ka a fo le doroŋ kaari mu foroo ti, bari a maŋ ke foroo ti, foroo, foroyaa sotoo maŋ diyaa de haa